сәлем достар сіздермен бірге айнель әмірхан және менің подкастым ой детокс
оныншы эпизодтың қонағы танымал психолог психоанализ институтының директоры анна құдиярова
әлі есімде анна ханымды ең алғаш ақжүніс бағдарламасында көрген болатынмын
ол кезде мектеп оқушысымын
шашы қысқа сары түске боялған түр әлпеті де сөйлеген сөзі де ерекше тың болып көрінгені есімде
кейіннен жұмыс бабымен анна ханыммен танысып біраз жобалардың басы қасында болдық
сонда ол кісінің психология саласында жұмыс тәжірибесінің орасан зор екендігіне көзім жетті
біз әңгімемізді тәуелсіздік басында және қазіргі уақытта адамдардың психологияға деген көзқарасының қаншалықты деңгейде өзгергендігін талқылаудан бастадық
біз кеңес кезінде барлығымыз атеист болдық қой
ол кезде адамның жаны жоқ дедік
сондықтан жан тән ол психология деген пән ол дамымаған еді ғой
дамығанның өзінде тек педагогикалық психология дамыған
ол баланы қалай оқыту керек баланың ақыл ойын қалай дамыту керек деген
ал оның сезімдері бар екен оның қарым қатынастары бар екен ондай нәрсе жоқ еді
сөйтіп кішігірім жаңа мәскеуде бір екі жерде ы қазақстанда бір ақ жерде бір он он бес адамды жыл сайын дайындайтын оларды психологиядан лектор ретінде дайындайтын ғой олар теориялық психологиядан лекция оқи алады
ал бірақ тәжірибелі психолог келген адамның көз жасын сүрту деген ондайды ешкім ол кезде үйретпеген ол керек болмаған
ал одан кейін бізде сол тәуілсіздік болғанда сонда адамның жанына үңілу деген мен ойлаймын жаһандастыру дегеннен кейін сол батыстан да көп нәрсе алып келдік
еее мынау жансірі деген бұрын абай мен шәкәрімде жазған екен ғой жан тәні деген пән бар екен ғой деп
ол шәкәрімнің авторитеті де бізге көмектескен деп ойлаймын енді сол сексен сегізінші жылдан бері
содан кейін психология қайдасың деп адамдар бастай бастады ғой сол психологияны оқыту
ы мен ойлаймын менің де ы шынымен сіз айтқандай мен өзіме өзім сол мақтанамын ыыы
мен де сол кезінде осы психологиялық мәдениентті өзімнің елімде қазақша көтердім деп
сіз қазір пиардың ыыы маманысыз ғой түсінесіз
шашты неге кестім сол кезде шашты неге боядым
неге сол ток шоуларда өзім бұрын ешқашан қырыққа дейін айтпаған қатын жәләп деген сөздерді айту бастадым өзімді зорлап
сондай пиар болмаса мүмкін психологияны ешкім білмейтін бе еді
ханым мырза деген сөздерді де ол өзіме де бір тұрпайы бір і үйренбеген сөздер еді
бірақ сол сөзді де қосып жібердім орысша шыққанда да қосып жібердім
сонымен әйтеуір тәуелсіздікке өзіміздің бір қазақи бір иісті енгізген шығармын сол психологиялық қозғалысқа
ал енді бірақ ыыы теориялық психологияны осы клиникалық психологияны оның ішінде психоанализді дамыту ол менің кейінгі мақсатым болып кетті ғой
бірінші жалпы психологияға әйтеуір адамның ыыы назарын аудару керек еді
сол менің міндетім тарихи миссиям орындалды
не дегенде мен соңғы кездері неше түрлі хат аламын ғой
апай ақжүністе сонда мен үшінші класта едім
апай мен алтыншы класта едім
апай мен сегізінші класта едім
сөйтіп біреу жазады бүкіл отбасы болып тыңдайтын едік дейді
біреу жазады әкем қарсы еді ой мынау тағы да сары шашты ма өшіріп таста деп айтатын еді сөйтіп мен тығылып көретін едім деп неше түрлі әңгімелер
ал енді дәл осы соңғы жылы әсіресі карантиннің кезінде сол ыыы менен бір рухани бір қолдау алған қызығушылықты алған адамдар қазір маған супервизант болыватыр
енді бір елу алпыс адам қазір менің супервизиялық тобымда жүр
солардың көбісе жақында біреу айтқандай апай сіз маған ван лав форевасыз ғой деп
сол әңгімесінің біреуі сондай мені жақсы көрген соған енді енді жетті ғой
бірақ енді ол менің шәкіртім ретінде енді менің әріптесім ретінде сол клиенттерді қалай қабылдау керек адамдарға қалай ем жүргізу керек соны үйреніватқандар
соған мен ойлаймын қазір бізде психолгтардың саны жетіп тұр
кезінде сол жиырма жыл ма сол екі мыңыншы жылдары әйтеуір бір улап шулап сол бір қаламызда бір он он бес психолог бармыз ба сол кезде
мен ректор едім ол кезде
әйтеуір есімде бар неше түрлі бір съездерді өткіздік конференциялар өткіздік
біресе президентке біресе неше түрлі хаттарды жаздық
сол хаттардың нәтижесі ақыры улап шулап әрбір мектепке бір бір психолог бер деп айтқанбыз ғой
сол шынымен де бір бір психолог деп бір бес жүз оқушыға бір психолог
енді қазір ол мәлім болыватыр ол ол бес жүз і психологқа алтын басты психолог ой шәкіртке алтын басты психолог да ол жетпейді
енді сол санынан енді біз сапасына өтуіміз керек қой
сондықтан санына біз келсек мүмкін сол мектептерде і әрбір сыныпқа бір психолог деп шығуымыз керек енді
ааа одан кейін мектептен кейін біз тағы да хаттарды жаза бастадық қой
әрбір ііі полицияның бөлімшесіне бір психолог керек дедік
әрбір медициналық орталықтарға мхм ауруханаларға психолог керек дедік
әйтеуір соның де жетті ғой қазір бар жерде психологтар бар
ал енді маған жазыватқаны қазір бірнеше тікелей эфир өткіздік осы соңғы айдың ішінде үшеу төртеу өткіздік ау деймін осы тақырыпқа
саны бар сапасы жоқ психологтар неге көбейіп кетті
неге әрбір әртіс әрбір журналист сізге де тиіп кете ме қазір әрбір әйтеуір бір адам өзін психологпын деп шығыватыр барлығы апай сонда не болып кетті мынау деп
мен айтамын оның барлығы ы нарықтық ы жағдай ол болу керек
ы сұраныс болмаса ұсыныс болмайды сондықтан да оған да қуанайық
көрдіңіз бе ол да енді осы тікелей эфирдегі жан айқай деп айтайық саны бар енді сапасы керек деп шырылдаватқан қазақтар
ол ол да ол да тағы бір қуаныш көрдіңіз бе
біреуге қара нан керек біреуге ақ нан керек ііі біреуге тандыр нан керек ал біреуге торт керек
сонда әркім өзін іздегенін өзі тауып алу керек
сондықтан ол коуч деп атала ма өзін тренер дей ме психолог дей ме бәрібір
қазаншының өз еркі ғой құлақты қайдан шығарады еее атын қалай атайды деп
негізінде олардың барлығы әйтеу көмектесіватыр ғой
мен сегізінші сынапта ол кезде бізде бір сабақ болатын еді ғылыми социализм бе ғылыми коммунизм бе есімнен шығып кетіпті әйтеуір сондай бір ы әйтеуір бір қоғамтану деген бір пән
сонда сен симон боуэн фьоре томмазо кампанелла деген бір социалист утопистер маған өте ұнайтын еді
ең ұнайтын жері олардың ақылдылығында кітабын жазғанында иә томмазо кампанелла жиырма жеті жыл түрмеден тірі қалғанында емес
олар бейбітшілік жолмен ешкімді ұрмай ешкімді соқпай адамдарды жаңалыққа әкелемін деген вот осы жері маған ұнайтын еді
сөйтіп мен ырылдатып мен де бір фантазия құратын едім
мен жақсы мұғалім боламын
жиырма оқушымды жақсылап дайындаймын бір ауылға барып
менің жиырма мұғалім тағы да ы жиырма мұғалім болады да олар да жиырма шәкіртін дайындайды ол жиырма шәкірт тағы шәкірт сонымен бір миллиондарға жетіп қалатын едім ғой қиялымда
енді соны мен қазір ойлаймын енді сол әліге дейін мен мұғаліммін ғой
бұрын тарихтан мұғалім болсам қазір сол одан кейін психологиядан мұғалім болдым енді психоанализден мұғаліммін ғой
сізді осы ғылымға осы салаға итермелеген не
мен ойлаймын ыыы осы кітапқа деген құмарлық соның ішінде ғылымға деген де ол кезде біздің үйде ғылым деген сөз айтылмайтын еді
бірақ кітап оқу әдебиет мәдениет сондай сөздер болатын еді
ол менің әкемнің бір қызығушылығы ғой
менің ііі құдияр атам ол шынымен де молда болған адам ол адамдарды емдеген
ал менің мергенбай әкем ол молда болмаған не дегенде кеңестік кезінде бірақ барлығы оны жеңгелері апайлары ыыы молда бала деген
сонда ол өзінің кезінде оқымысты жігіт болған ғой
мамам сөйтіп таңдаған ғой өзі оқыған бірақ сонда енді молда бала мұғалім бала ол жақсы бала деп әйтеуір сөйтіп екеуі қосылған
сонда мен ойлаймын осы жағы мен сол әкеме одан кейін соңғы жылдары бір он жыл бұрын ба бір сол психоанализге келген кездерімде сонда түсінгенім
бәрібір мына ата тек деген тұқым қуалаушылық деген құдияр атамның бір әйтеуір бір гендері беріліп кеткен ау деймін адамды емдеу деген нәрсе сол кісіден ғой бізде
кім білсін болмаса папам да сол молда болып кететін бе еді шынымен молда
бұл әшейін атағы молда ғой мұғалім болған кісі
анна ханым біз қазіргі қандай кезеңде өмір сүріп
былай қарасаң пандемия иә ыыы
оқшаулану мәжбүрлі оқшаулану дейміз экономикалық қандай да бір мәселелер болсын
десек те енді бір өтеді де кететін нәрсе сияқты
ол біздің бір психикамызға қандай да бір әсер бермейтін сияқты
бірақ ойлана келсең бәрібір де оның бір ы салдары болады ғой
біріншіден мен сізбен онша келіспеймін бұл өтеді де кетеді деген нәрсе
білмеймін ғой әйтеуір неше түрлі соғыстарды алсақ та иә соғыс өтті кетті бірақ ол біздің жадымызда қалды емес пе біздің тарихымызда қалды емес пе
ол әрбір осындай бір ыыы қызық кезең ауыр кезең ол адамның есінде қалады ғой
ол бүкіл халықтың бір тарихында қалатын нәрсе
сонда мен ойлаймын бұл карантин деген нәрсе пандемия деген нәрселер бұл бір күндік екі күндік болыватқан жоқ бұл бірнеше айға тағы ендігі жылдың көктеміне дейін созылады деген ойлар бар
сонда бүкіл халықты адамзатты бір жаңа психологияға үйретіватқандай ғой
байқайсыз ба өзіңіз қазір ыыы мен айтатын едім адамдар бұрынғымен салыстырғанда бір мейірімдірек бір жанашырлықты көбірек көрсететін сияқты
әрине оның ішінде бір нарықтық ыыы қызығушылықтар бар шығар
бірақ ютубты ашссаң іші инстаграмды ашсаң іші тегін тегін тегін үш күн тегін үш сағат тегін бір апта тегін
сонда адамдар қазір біріне бірі көмектесіватыр
мен мысалы осы жағдайға куанамын
не бір әрбір нәрсенің әрбір құбылыстың жақсы жақтары жағымды жақтары бар ғой
сонда осы карантиннің жағымды жағы осы адамдар бір біріне қол ұшын тегін әйтеуір созып бір біріне көмектесіватыр
одан кейін екінші жақтан осы карантин кезінде адамдардың психологияға деген қызығушылығы психологиялық көмек қажет деген күрт өсіп кетіватыр
қазір мен сол шәкірттеріме айтыватырмын неге қазір сендер дайындалуың керек
қазір адамдардың саны көмек іздеп жүрген адамдардың саны күрт өзгереді көбейеді
сондықтан сіз дайын болыңыз сіз дайын болыңыз оларға орысша қазақша ағылшынша көмек беріңіздер деп
сондықтан менің шәкірттерім қазір сол мүлдем орысша білмеймін дегендер де қазір орысша баставатыр
орысша білгендер енді ағылшынша іздеватыр
содықтан біз дамытыватырмыз
саны жағынан да сапа жағынан да
мен ойлаймын барлығы нәрсе жаман емес көрдіңіз бе сол соғыс қиямет қайым соғыс болғанның өзінде де адамдар бір бірін жақсы көрді
махаббат ғашықтық деген нәрсе жойылып кеткен жоқ
ол кезде де неше сюжеттерді білеміз ғой
қазақтар орыстарға көмектесті орыстар немістерге көмектесті немістер татарларға көмектесті әйтеуір біріне бірі көмектесіватыр ғой
ана кавказдан келген елге біздер көмектестік дегендей олар әліге дейін сол есінде
сонда мен ойлаймын көп осы ұрпақтан ұрпаққа сол пандемия кезінде анандай анандай жақсылықтар болған еді деп осы жақсы нәрсе есте қалатын шығар
әрине жаман жағы да бар бірақ жаман жағына да көрдіңіз бе тағы да психологтар керек болып тұр ғой
үрей қорқыныш аурудан қорқу ыыы адамдардан қорқу өлімнен қорқу осы қорқыныштардың барлығын түсіндіру керек қой адамға
өлмейтін адам жоқ иә
өлімсіз тек шайтан ғана біз барлығымыз шайтан емеспіз
сондықтан бірақ соған саналы түрде дайындалу керек қой сақтансаң сақтайсың дегендей
өзін өзі қалай сақтау керек өзін сақтап тұрып өзгені қалай ренжітпеу керек
иә мүмкін бұрынғыдай жастар ерін бе ерін сүйіспейтін шығар енді
бірақ неге бір біріне сол қолғапты киіп тұрып ақ неге қол амандаспасқа
біратала тырақайлап қаша бергеннен пайда жоқ шығар адамға адам қажет
ааа тағы да қазір жұмыс істейтін бір құбылыс ол ыыы жалғыздық
көрдіңіз бе бұрын жалғыз адамдар жалғыздықты сезінетін адамдар жалғыздықтан қорқатын адамдар бұрын көзге онша көрінбейтін еді
не дегенде олардың жұмысы бар ғой жұмысына кетіп калады
ал қазір үйінде мысалы алты жеті адам бірақ әрқайсысы жалғыздықты сезінеді
сонда олар жанының жанына көпір салмаған ғой бүгінге дейін
соны енді енді үйренетін шығар
енді ол да тағы мәлім осы оқшауланған кезде мысалы бір кішкентай ғана пәтерге бір бөлмеге үш төрт адам болсын бес алты адам болсын жиналып қалған кезде әрине дау дамай да көбейіп кетеді
мен қазір бір отбасын нақтылаватырмын бір қазір бір майда балаларын қосқанда енді оншақты адам
соның үшеуі і әйтеуір психологиялық көмекке жүгінді ғой
не дегенде ана бірін бірі жепбаратыр ғой
сондықтан а басқа қалада тұратын мысалы қайын сіңілілісі қазір келді оқуын тастап
басқа қалада жұмыс істейтін тағы бір қайын інісі ол да келді
сонда үйде жиналыватыр ғой
сондықтан біріне бірі деген қарама қайшылық көбейіп кетіватыр
сондықтан енді сол он шақты адамның ішінде үшеуі психологқа жүгінгеннен кейін ана жерде ана жерде сол әйтеуір конфликтің дау дамайдың ошақтары сәл сәл басылыватыр
температура төмендеп кетіватыр
осындай отбасылар көбею керек шығар бізде қазір
ал қалай білуге болады қашан психологқа бару керектігі туралы жалпы психологқа барудың алғы шарттары қандай
сезіміңіз біреуге сенбейсіз бір жерде күмән көбейеді
біреуге бақырғыңыз келеді біреуге шақырғыңыз келеді өте шынайы адам болсаңыз өзіңіз түсінесіз
еее мына жерде мен іштарлық көрсеткім келіватыр
еее мына жерде мен қызғанып тұрмын
міне сонда бір жағымсыз сезімдер пайда болса сіз соны санаңызбен сана таразысынан өткізсеңіз онда міндетті түрде психологқа бару керек
мысалы ы жас келіншектер кейде біледі ғой ой мен мына ыыы жалқау болып баратырмын ба салмағым көбейіп баратыр ма өзіме өзім ұнамай жатырмын күйеуіме ұнамай жатырмын
мен мына балапаныма қолды көтеріватырмын деп адамдар әдетте өзі біледі жағымсыз әрекеттерді жасатватқанын
міне дәл сол кезде психологке жүгіру керек
ы жақында бір келіншек мысалы ашу күйеуіне ашуы сондай келгендіктен олар бұрын да тек үшеуі ғана тұратын еді
ал енді мына үшінші ай болып баратыр мүлдем ешкіммен қарым қатынас жоқ қой тек үшеу ғана
сол күйеуіне ашу шыққаннан үшінші қабаттан і екі жасар баласын лақтырып жіберейін деді ғой
өзі қорқып өзі ұшып сөйтіп жүгіріп келді көрдіңіз бе қазір депрессия деген өршіватыр
бұл депрессияның бір көрінісі
өзі өлімге дайын адам өзгелерді аямайды балапанын қосып жібереді соның ішіне
әйтеуір өзін тоқтаттым уже қолы барып қалды ғой ана баланың киімінің лақтырып жіберуге
ол оңай ғой кішкентай ғана балапан
сондықтан мүмкін осы сіздің ы подкасты тыңдаған адамдар осыны өзінде іздеп зерттеп байқау керек шығар
ашулары мұрнының ұшында тұрса онда психологқа жүгіну керек
біреуге ренжіватса психологқа жүгіну керек
үйден кеткісі келіп тұрса кетпей тұрып психологқа жүгіну керек
біреудің мұрнын бет қыламын деп тұрса іштей бір сезіп тұрса соны жасамай тұрып психологқа жүгіну керек
енді түсінікті болды ма
енді түсінікті болды
ал мысалы анна ханым ы айналаңда бір адамдар болады иә сондай бір күйде жүрген иә мысалы айтқың келеді жаным ау психологқа баршы деп
бірақ сондай адамға қалай оны көндіру керек пе білмеймін қалай оған ы түсінікті тілмен маманға баруға итермелеуге болады
ешқашан зорламаңыз
зорлап тек қана психиатрға алып барасыз жақындарыңызды туған туысқандарыңызды достарыңызды
біздерге адам өз еркімен саналы түрде келеді
иә мүмкін кейде өз аяғымен келе алмайды не дегенде аяғы сынып қалған мысалы жарайды оны көтеріп келдіңіз деп айтамын
бірақ ол саналы түрде ерікті түрде өзі біліп тұрып келу керек қой
сіз оған көмектессеңіз ол бір дегеннен сіздің бар дегеніңізге жоқ бармаймын мен өзім псих емеспін деп айтады
тағы бірдеме иә сен барып қатырдың ба төрт жыл болды барғаныңа әлі өзің күйеуге шыға алмай жүрсің деп и менің бір клиентіме туған туысқандары сөйтіп айтады
сондықтан ол кезде сіз өзіңіз оған сенесіз бе
сіз өзіңіз сенсеңіз сіз өзіңіз психологтың кабинетінде ең болмаса бір екі рет болсаңыз сонда түсіндіре аласыз айта аласыз
ал қазірше жаны ашыған адамға тек қана сол өзіңіздің жаныңыз ашығанын айта аласыз
жаныңыз ашыды еее мына жерде бүйтсек қайтеді екен
ана жерде мен бүйтетін едім мына жерде бүйтіп ұстап көрші асықпай мына жерде бүйтіп жасап көрші
мына жерді өзгертсең қалай ма
бірақ сонда ол мысалы психологқа сенбейді бірақ сіздің туысқаныңыз сізге сенеді
сіздің жаныңыз ашып тұрғанын ол сезінеді
сондықтан өзіне керек болмаса да бірақ сізді аяп ай осы қыздың көңіл күйін көтерейінші осының айтқан сөзінің салмағы бар екенін маңызы бар екенін көрсетейін деп сізге бола келе алады
ыыы маған көбінесе енді әйелдер келеді қыздар келіншектер келеді ғой
солар ыыы ренжіп келеді мысалы айтайық жұбайына ренжіп келді
сонда қалай енді жұбайын менің кабинетіме ертіп келу керек
жүр деп айтсаң тікелей өй сен өзің жындысың мен жынды емеспін бармаймын мен сенің анна ханымыңа деп шығады
мен айтамын сіз өйтіп айтпаңыз сіз жынды деп айтпаңыз ол кісіні
сіз айтыңыз анна ханым сізді шақырыватыр мен жынды екенмін
мен сол үйде қандай жындылығым бар мен үйде қандай іс әрекет жасаймын мен білмейтін шығармын сен көмектесші маған деп
сонда ол өзі жынды емес бірақ әйелі жынды сол жынды әйеліне көмектесу үшін еркектер біраз еркектер менің кабинетіме солай пайда болады
осылай техникамен осындай әдіспен түсіндірсеңіз болатын шығар
кейде аналар келеді жылап
жасөспірім ұлдары мысалы он төрт он бес ол әжептеуір жігіт қой оны күштеп әкеле алмайсың
иә бес жасар баланы жетектеп әкеле бересіз
сонда сол ұлдарына да кейде студенттер жиырмаға келіп қалған студент ұлдарына ол ұлдарына дәл соны айтады
мен ұлым мен қиналып жүрмін мен қазір психологқа барып жүрмін
сол психологқа біраз мәлімет керек екен
сол сенің көзіңмен мен үйде өзім қалай іс әрекетім сөздерім қалай қылығым қалай маған көмектесші барып психологқа осыны түсіндіріп берші деп
ол негізі сол үйтіп бүйтіп маған келу керек қой иә ол манипуляция бірақ педагогикада білесіз манипуляция бизнесте манипуляция ол өте керекті нәрселер
мына жерде де ол ыыы жүз пайыз алдап тұрған жоқ
не дегенде ол ұлы келе ме күйеуі келе ме келгеннен кейін үшеуміз өзара әңгіме құрамыз да сол жерде көп нәрсе пайда болып қалады ғой
мысалы бір отбасыда келіншегі сөйтіп келді де одан кейін келіншегі үйінде қала берді ал керісінше алты жылдан бері оның күйеуі маған келіп жүр аптасына үш реттен
енді сіздің ұзақ жылғы тәжірибеңіз бар
жалпы сізге келетін адамдардың проблемалары сұрақтары бұрынғымен салыстырғанда қазір өзгерді ме
негізінен өзгермейді
не дегенді адамның жанының ұлты жоқ жасы жоқ жынысы жоқ мәдениеті жоқ
қазақтарда шыбын жаным дейді ғой шыбынға қарап ол ұл ма қыз ба айта алмайсыз ғой үлкен бе кәрі ме деп
сондықтан негізінде ешқандай нәрсе өзгермеді
бірақ кішігірім әрине өзгереді мысалы біз қазір медиктерге тегін көмектесіп жүрміз ғой
әрине медиктер сол ковидтен бастайды ғой
карантин сондай сөздерден бастайды
бірақ ар жағына келсек бастығына ашу ол баяғыдан бар
күйеуіне ашу баяғыдан бар
балаларына деген үрейлену ол баяғыдан бар нәрсе болып шығады
тек ана бір бастапқы нәрсесі орамалы деп айтайық сәл өзгеретін шығар бірақ негізгі киімі дәл сол киім
енді тағы не көбейіватыр
бұрын маған ы бірен саран хиджап киген орамал ораған ы қыздар келетін еді
қазір енді солардың саны көбейіватыр
ыыы одан кейін олар білесіз ғой психоанализ деген бұл тәуелсіздіктің тірегі ғой
психоанализге келген адам ерте ме кеш пе бәрібір тәуелсіз болып кетеді ол
саясаттан да тәуелсіз эмоциядан да тәуелсіз өзіне өзі нақ сенетін тұлға болып кетеді
сондықтан ыыы менің ойымша сол он бес жыл бұрын адамдар жаппай дінге жүгіріп кетті
не дегенде тәуелсіз ара ура ура деп қабылдадық та одан кейін идея болмай қалды идеология болмай қалды қай жаққа адамдар әлсіреп қалды
сонда ааа онда мынау бізге дін көмектесетін шығар деп көп адам жаппай дінге жүгіріп кетті
енді он бес жыл өтті мен ойлаймын солар діннен іздеген жауаптарын таба алмады
сонымен қайтадан бет бұрып ғылым жағына психоанализ жағына психология жағына қайтып келіватыр ау деп ойлаймын
бірақ осыған бір жақсы бір зерттеулер керек
онда сонда біз көмектесуіміз керек қой а өзін жоғалтып алған дұрыс жолға тұрамын адами жолды табамын деген адамдарға біз неге көмектеспеске
әрине біздер психоаналитиктер саясатқа жүгінбейміз еее саясатпен шұғылданбаймыз
ііі мысалы ақ партиядан қара партиядан бірақ жылап келсе біз екеуіне де бірдей көмектесе береміз
адам өлтірдім деп жылап келген адамның өзіне де біз көмектесеміз біз сот емеспіз біз полиция емеспіз
ал енді сол дін діннің бір бізге ұқсас нәрсесі дін де адамның жанын жұбатады
иә оның да өзінің ә неше түрлі сөздері бар ұғымдары бар
бірақ ақылы бар ол критикалық ойлау жүйесі бар адам дінге көбіне шыдай алмайды
дінге ол тек сенетін адамдар керек қой
ойламай ақ сынсыз қабылдай беретін адамдарға дін жақсы болады
ал мысалы математиканы жақсы көрген логиканы жақсы көрген финансты бітірген адамдар дінде өзінің түпкі бір сұрақтарына жауапты таба алмайды оларға логика керек
оларға салдары мен себептері керек
ал ол жерде тек сене бер тек сене бер деген болмайды
одан кейін қазақтар бәрібір абайды шәкәрімді оқыған ғой
абай мен шәкәрімде осы негізгі анық идеясы бар ғой бірінші санаңның таразысынан өткіз
ақылыңмен сену керек деген
сол ақылмен сене алмаған адамдар қайтып келіватыр
онда біздер ғалымдар ы ғылымға бір бір табан жақын адамдар біз дайын болуымыз керек сол қайтып оралған бет бұрған адамдарды біз қабылдап алуымыз керек иә бізге керексің деп
ммм бұрындары бізге оралман деген кісілер көбірек келетін еді
олар өзін бір екінші сорт деп еді
бізде оларды сол менсінбей жоғарыдан төменге қарап қабылдайтын едік
қазір сол оралман мәселесімен келетін адамдар есімде жоқ соңғы кездері екі жыл үш жыл төрт жыл болған шығар
сонда мен ойлаймын сол қарама қайшылық қазір азайған шығар енді жиырма жылдың ішінде ол жаңа ұрпақ қой елу жылда емес бізде жиырма жиырма бес жылда жаңа ұрпақ
сонда кіп кішкентай нәресте болып келген кытайдан келген монғолиядан келген адамдар қазір енді өздері студент болып бітіріп үйленіп жатыр
олар енді біздің деп қалғаннан кейін олар өздерін жергілікті халық деп санаватыр
ал олардың әкі шешесі енді олар зият ы зейнеткер болғандықтан олар үйінде отыр
сондықтан мүмкін осы дау дамайлар да бұрын оралманмын деп айтуға ұялатын адамдар қазір үндемейді не дегенде олар бәрі алматылық болып кетті қазақстандық болып кетті
мен ойлаймын сол да бір жаңа сіз сұраған тарихта осы соңғы жиырма жылда менің кабинетімде кім келді кім кетпеді не өзгерді дегенге осы да бір мысал шығар
журналист мәди мәмбетов өзінің психологын тапқанша бірнеше психологиялық кабинеттердің табалдырығын тоздырдым деп айтқаны есімде
жалпы шын мәнінде өз психологыңды қалай табуға болады
оның дипломына қарамайтын шығарсың
жоқ жиырма жылда маған апай дипломыңызды көрсет деген бірде бір адам болған жоқ
оларға менің дипломым не қажет оларға менің айтқан сөзім берген кеңестерім қажет емес пе
біріншіден ііі ол қазақшаға жақсылап аудару керек шығар орысша сөз анализабельность сіздің өзіңіздің ішкі қасиеттеріңіз қерек
сіз соны ы өзіңіз ішкі талдау жаныңызды талдай аласыз ба өзіңіздің әрбір ойыңызды ширата аласыз ба
сондай қасиетіңіз сізде бар ма оны өзіңіз білесіз бе білмейсіз бе бірақ барғанда мамандар сізге оны міндетті түрде айту керек
иә сіз менің мына әдісіме келесіз сіз менің әдісіме келмейсіз деп
психоаналитикер бізде бір адаммен өмір бойы жұмыс істей аламыз
күніге әйтеуір айтатын әңгіме табылады
кеше ғана бір қызым айтып еді апай үшінші рет сізге келгенде не айтамын деп ойланып келіп едім сөйтсем үшінші ай болып қалыпты әлі әңгімем бітпей жатыр ғой ай осы мен сізге он жыл келемін ау дейді
сондықтан сіз ал кейде психологтар екінші жағы кейде психологтар дайын емес
мысалы сіз гештальт терапевтке барсаңыз гештальт терапевт негізінде олар сегіз рет сізбен кездесе алады
тәжірибелі гештальт терапевтер он бес рет мүмкін жиырма рет болды одан кейін олардың циклы бітіп қалады
болды осы жерде тоқтаймыз дейді айтатын нәрсесін бәрін айтады
ал біз тоқтай алмаймыз біз он жеті жыл болса да айтатын күніге әңгімеміз бар
сонда не айырмашылығы бар психолог пен психоаналитиктің кішкене осы жерде ара жігін айтып кетсеңіз
иә мысалы бізде медицина бар және психология бар а психоанализ медицина мен сол психологияның ортасында
психологтар мысалы кеңес береміз деп айта алды ал біздер клиенттерді емдейміз деп айта аламыз
психологтар емдейміз деген сөзді қоспайды
біз сөзбен
мен сіздің инстаграмм парақшаңызды бірнеше күннен бері ііі бірнеше апта болды қарап жүргеніме
рахмет ыыы жазылғанмын сізге сосын сіздің тікелей эфирлеріңізді де қарадым жазбасын
ыыы адамдар кіріп қараса болады
мхм көптеген ііі карантин кезінде енді арғы жағына барып көрмедім осы соңғы карантин төтенше жағдай болғалы карантин болғалы көптеген тікелей эфирлер өткізіпсіз иә
ыыы жаңағы медицина қызметкерлеріне көмек көрсетемін деп жатырсыз
мхм сізге қазір көмекке көмек сұрап келіп жатқан адамдардың осы соңғы екі үш айда қатары артты ма
көбейіп кетті
бұрынғымен салыстырғанда адам өте көп
сондықтан ол мен бағана айтып кеттім ғой мен бір өзімнің күші оның барлығына жетпейді
сөйтіп бір командамды өзімнің шәкірттерімді супервизанттарды үйретіватырмын оқытыватырмын деп
иә адам көбейіп кетті
сол көбейіп кеткендіктен жалпыға баршаға көмектесейін деп біздер тікелей эфирді көбейттік
не дегенде біреудің алыс тұрады ы біреудің ақшасы жоқ біреу тағы бірдеме
әйтеуір біз де қайырымдылық біз де жақсы адамбыз деп сол тегін жұмыс бізде қазір көбейіп кетті
сондықтан саны да сапасы да иә бұрынғымен салыстырғанда адамдардың саны көп
ол бағанағы мен айтқан адамдардың психологиялық сауаттылығының көтерілгені
екіншіден бәрі бұл оқшаулану ыыы карантин пандемия бұл қорқынышты нәрселер ғой бұрын болмаған нәрселер
сондықтан үрейленген адамдар да ыыы жүгіріватыр бізге әйтеуір көмегін көмек көрсетіңіздерші деп
кейде қуанамын бір алыс алыс бір шалғай аула ауылдардан бір адамдар әйтеуір хабарласады ғой
мен оған көт шелек қуанамын ғой
міне а шалғай шалғай ауылға да осы психоанализдің иісі әйтеуір барыватыр ғой деп
сондықтан өзіне өзі көмектесе алады
психологты іздеген адам ол өзіне өзі көмектесе алады деген адам ғой саналы түрде
бірақ енді барлық жүз пайыз адамдар ы психологияны іздеп жүрген деп айта алмаймын
көпшілік адам ы жаңағы сіздің таныстарыңыз құсап ой мен өзіме өзім психологпын дей салады
сонда олар ы біздердің психологтардың психоаналитиктердің жұмысымызды менсінбей кемсітіватқаны ғой
кейде олардың өзінің мәдениеті жетпей қалады кейде олардың қалтасы жетпей қалады
сондықтан онда бізді жамандату керек қой онда білесіз крыловта бар езовта бар
ой ана жүзім бе бойы жетпегеннен кейін көкпеңбек әлі ащы жүзім екен деп менсінбей кеткендей болады
бірақ шынына келгенде оларға керек болып тұр ғой жүзім психологиялық жүзім
сол инстаграмда қазір не көп ііі сіз айтқандай коучтар көп
психологтар бар менің мамам айтпақшы бәрі инстаграмды ашсаң бәрі ақылды ақыл айтады дейді
сол сияқты сол сынды психологтар көп
мысалы сіз оларға қалай қарайсыз
мен енді білмеймін ол кісілердің психологиядағы білімдері бар ма бірақ түрлі ағымдарды алға тартады да былай тыңдасаң құлаққа қонымды ақылдар айтады кеңестер береді
иә ол болу керек
жүзден жүйрік мыңнан тұлпар
сондықтан неше түрлі жүздеген мыңдаған коучтар психологтар тренерлер барлығы болу керек
ең болмаса мен айттым ғой бағана да әйтеуір бір адамның көзін жасын тыйса оның өзі жақсы
бірақ ол шынымен де жақсы нәрселер айтады
ал біздің ерекшелігіміз сондай сөздерді айтудан алдын біз алты жүз сағат өзіміздің жек тұлғамызды зерттеп жеке психоанализден өтуіміз керек
алты жүз сағат дегеніңіз бұл бес алты жыл
аптасына үш рет төрт реттен кушеткада жатып өзімнің қыр сырымды бәрін біліп алуым керек
ана күйеуіме неге ренжідім мына бір жерде балдарыма неге ашуландым
ана әріптесіммен неге айтысып қалдым
мына бастығыммен неге тілдесіп қалдым соның барлығын өзім білсем
ертең маған көмек сұрап келген клиентке егжей тегжейін мен түсіне алғаннан кейін мен оған жақсылап сапалы көмек көрсете аламын
жаңағылардың саны бар енді ол кісілердің сапасы болу керек
ол енді әркімнің өз бойындағы өз міндеті ғой
көрдіңіз бе біреу балабақшаға барады біреу мектепке барады болды мектептен кейін олар ешқандай оқымайды
мектептің өзінде он бірінші сынып емес тоғызыншы сыныппен тоқтап қалады
одан кейін кейбіреу колледжге барады кейбіреу университетке барады
соның барлығына әр түрлі психолог керек қой әртүрлі деңгейде
ал менің психоанализім бұл психологияның шыңы деп айтайық
ыыы бұл ой өрісі дамыған адамдар ғана барады
мысалы бакалавриатқа айтайық бізде жыл сайын бір үш жүз мың ба жарты миллион ба адам барады қазақстан бойынша
магистратураға мүлдем күрт төмендеп кетеді ғой магистратураны іздеген
ал докторантураға ол біратала адам аз
сонда көрдіңіз бе кімге докторантура керек ол бізге психоанализге келетін шығар
шынымен де менің клиенттерім арасында магистратураны бітірген адамдар зерттеп көрсеңіз өте көп
сонда оларға тар олар ана ыыы білмеймін ғой аты бар заты бар ма иә ы аты бар да заты жоқ па ондай коучтардан барлығы өтіп бітті
бала бақшаға барлығы бару керек мектепке бәрі бару керек
бұлар бірдеме жетіспей тұрады
сонан іздеп іздеп әйтеуір психоанализді табады бұлар
иә біреу ресейдің психоаналитиктерін тауып алады
ы ағылшын тілі білген ол мүлдем ары кетеді
бірақ жергілікті халықтар әйтеуір біздің психоанализ орталығын іздеп тауып келеді ғой
менің бір байқағаным психолог болсын психоаналитик болсын кез келген мәселенің түп тамырын балалық шақтан іздейді
бірақ ыыы мысалы осындай көмекке жүгінген адамдардың барлығы дерлік сол балалық шаққа саяхат жасауға ы қандай да бір мәселелерді а ақтаруға дайын болмай келеді де
осындай ы психологиялық емделуден бас тартып жатады
эрик эриксонды оқыған болсаңыз ол да сол ы балалық шақ және қоғам деген детство и общества үлкен бір бар
сол кезде ол жаңағы сол базалық негізгі сенім ііі базалық негізгі сенімсіздік
базовое доверие базовое не доверие
ол өте ана тереңде жатқан сіздің бірінші он екі айлық өміріңізде жатқан түп тамырына жету керек
ол сенімсіздікті сенімдікке алып бару үшін
ал сонда ең кемінде сіз отыз жыл өмір сүрсеңіз біз отыз жылды археолог ретінде қазып қазып қазып қазып сол кезге жетеміз
мысалы неше ай сіздің шешеңіз сізді емізді
неше айыңызды ол соны тоқтатты
сонда сегіз айда болса ол болашақтағы сіздің психозыңыз
сегіз ай деген өте ііі травмаға толы ай
сегіз ай дегенде мамасы ыыы өліп қалды ма ауырып қалды ма бір жерге оқуға жұмысқа кетіп қалды ма
иә баласы ауырып қалды ма сондай ешқандай мамасы баласы бірінен бірі ажырамау керек қой ешқандай сепарация болмауы керек
мысалы бала іші өтіп ауырып қалды тісі болып қалды білмеймін әйтеуір емізуді тоқтатып қойды
сол жиырма жылға дейін білінбейді де бірақ жиырма жиырма бес отыз жылдан кейін сол білінеді
сонда адамдарда психикалық ауытқушылық кейде психоздың өзі басталып кетеді
ал оны бүгін ертең деп іздегенмен түбін таба алмайсыз
а онан кейін қашып кеткендердің тағы да адамдар көбі түсіну керек
психикалық ауытқушылықтың психикалық ы осы аурулардың қиындығы сіздің жаныңыздың психика деген жан ғой
сіздің жаныңыздың оң жағы емделемін дұрысталамын деп келеді де психиканыңыздың сол жағы ауру жағы статус тоқтатпайды мен осындай ауырып жүре беремін
не дегенде бейсаналы түрде адам өзінің сол қиындығынан өзінің ауруынан бір бейсаналы ләззат алып жүреді
иә оған мазахист деген сөзді қосып қойса да бола береді
бірақ соны біздің міндетіміз соны түсіндіру керек неге сіз осы жылап жүргенге ы рабыня изаура күйіне неге сіз көніп жүрсіз
неге осыдан өзгермейсіз деп соны ғана түсіндіре алсақ сонда адам менімен бірге әріптес болады менімен бірге өзінің патологиясына қарсы күресе алады
енді менің айтып тұрғаным бұл психоанализ
біз айттық қой жаңағы біз терең кетіп қаламыз деп а психолог
білмеймін ғой мысалы психологтарға мен клиенттердің әңгімесінен білемін жай қаладағы психологтерге барады ажыраймын анау мынау деп
сонда кейде күйеуін де шақырады екеуін отырғызып тек сонда екеуінің арасындағы мәселені шешеді ғой
күйеуінің қандай әйелінің мінезі қандай неге ажырассаң ажырассаң не болады ажырамасаң не болады деп
ал біз бір дегеннен сіздің әке шешеңіздің жұбайлық қарым қатынасы қандай еді деп соған кетеміз
күйеуіңіздің әке шешесінің жұбайлық қарым қатынасы қандай еді
аналар ұрды соқты мыналар ұрды соқты онда болды ғой
сіздің бейсанаңызда жатқан ол модель
әке шешеңіздің қарым қатынасы сізге модель
онда сіз міндетті түрде соны қазір қайталайсыз
ұрасыз ұрасыз соғасыз соғасыз
ажыраған әке шешенің балдары ұлы болсын қызы болсын ол міндетті түрде ажырауға іштей дайын болады
суицид жасаған әке шешенің балдары іштей суицид жасауға дайын болады
сондықтан кейде маған алдын ала үйленейін бе үйленбейін бе деп жігіттер келеді
менің сонда қоятын сұрағым ол қыздың әкесі мен шешесінің қарым қатынасы қандай
ол қыздың әкесі мен шешесі ажыраған ба жоқ па
суицид жасаған ба жоқ па соны біліп алыңыз
ал енді ол суицид жасаған болса онда қызыңызды бірінші біздің орталықтан ба басқа жерден бе емінен алып өтіңіз ол емделу керек
суицид деген вирус бағдарламасын миынан алып тастау керек
ал оның әке шешесі ажыраған болса онда сіз іштей дайын болыңыз
ерте ме кеш сіздің әйеліңіз ажыраймын ажыраймын деп шығарады осындай жанжалды сонда дайын болыңыз деп
сонда ана жерде құлап қаламын деген болса енді сабанын төсеп өтеді ғой көрпесін төсеп өтеді
біздің міндетіміз соны көрсету
мен і психологпен сөйлесемін деп инстаграмға жазғанда бірнеше сұрақтарыңыз болса қойыңыздар деп адамдарға жазған болатын
соны бірнеше сұрақ келді соған қысқаша жауап берсек иә иә
ы сондай бір қызық сұрақтың бірі қазақи менталды дүниетанымға психоанализ арқылы қарау қаншалықты дұрыс дейді
ыыы бұл тыңдарманға біздің бағдарламаны қайтадан тыңдаңыз деп айту керек
ең басында мен айтып кеттім біздің жанның ешқандай ыыы этносы жоқ ұлты жоқ жанының жынысы жоқ жанның жасы жоқ жанның киімі жоқ
сондықтан ол бәрібір
ммм жарайды психоанализді көп адам енді біле білмейтін шығар мен математиканы алайын
ешқашан математиканы мынау қазақтың математикасы мынау татардың мынау өзбектің мынау орыстың математикасы деп айта алмаймыз
математика ол жалпы адамзаттың математикасы болды математиканың ұлты жоқ
мүмкін тек бір ұлттың иісі болатын шығар енді қазақстанда айдар жайдар ана үш алманы алып келді деп жазатын шығар
ал ыыы петя метя ы сол үш алманы алып келді деп айтатын шығар
американың оқулығында джек пен джен әйтеуір сол екі алманы алып келді деп айтатын шығар болды болмаса сол екі алма барлық жерде екі алма
екіні қоссаң екі төрт болады ол барлық жерде
сондықтан жанымыз да дәл сондай
сіз ы араб арабсыз ба сіз әйтеуір бір африкада тұрасыз ба сіз эскимоссыз ба сіздің жаныңыз бірдей ауырады
ана плюс елу болсын минус елу болсын жаныңыз бірдей ауырады жаныңыз бірдей қуанады
сезімдердің ұлты жоқ
сондықтан ал психоанализ дегеніміз ол сол сезімдерді зерттеу
сезімдерді емдеу сезімдерді өңдеу
білмеймін машинаны алсаңызшы машина қай жерде болса да бір машина ғой бір запчасть деп айтайық
өзіңді қалай жақсы көруге үйренуге болады дейді
ыыы біріншіден ііі нәресте кезіңізге өтіңіз
есіңізде не қалды
шешеңіз бен әкеңіз сізді жақсы көрді ме
шешеңіз қандай бір үш жылы сөзді айтатын еді
мысалы айналайын деген
әкеңізден жылы сөз бар ма
сіз қалай сол кішкентай кезіңізден мектепке дейін түсіндіңіз әкеңіз сізді жақсы көрді ме шешеңіз сізді жақсы көрдіңіз бе
сол екеуі сізге мектепке дейін жақсы сөздерді айтса сіз солардың жақсы көргенін сезінсеңіз онда сіз дәл бүгін өзіңізді жақсы көресіз маған бұндай сұрақты қоймайсыз
ал сіз бұл сұрақты маған қойыватырсыз ба онда сіз өзіңізді өзіңіз жақсы көрмейсіз неге
не дегенде шешеңіздің көзі бірінші айна
сол бірінші айнаға қарағанда ей мен жақсы екенмін ғой мен махаббатқа ғашықтыққа лайық екенмін ғой дегенді көрмедіңіз
ал шешеңіз сізге махаббатпен көзқарастықпен қараса мысалы сіз үш айлықсыз бірақ шешеңіз сізге қарап тұр
шешеңіздің көзі сізге айна
сол айнадан мені жақсы көреді мен жақсы көремін деген сезімдер жоқ
сондықтан онда сол жақтан бастайсыз ғой
иә сізге айтайық осындай бір сауатсыз әке шеше білмеймін ғой надан әке шеше берілген деп айтайық
бірақ сіз өзіңізде өзіңіз барсыз ғой
сондықтан бастаңыз
неге өзіңізді өзіңіз жек көресіз содан сол жек көрушілікті алып тастайсыз
одан кейін ғана жақсы көрушілікті өзіңіздің жаныңызға сауыт ретінде өзіңіз саналы түрде саласыз
сіз магазинге барғанда саналы түрде ана ана киімдерді аласыз ғой
әйтеуір ойланбастан алмайсыз ғой енді бұл да сондай
ы тамақ жегенде де өзіңіздің асқазаныңызға саналы түрде маған бүгін мынау керек маған бүгін мынау керек деп бірдемелерді саласыз
ал енді жаныңызға да махаббат керек деп бүгін сұрап тұрсыз ба сол махаббатты сізден басқа ешкім сала алмайды
әрине сізге көмек керек
қалтаңыз жетсе маған келіңіз сәл аздау болса менің студенттеріме барыңыз онда сол сіздің сауытыңызға махаббат деген нәрсені құйып берейік
енді мына тағы бір сұрақ бар бірақ білмеймін енді оған ыыы қысқа нұсқа жауап беруге бола ма болмай ма
мас көп арақ ішетін адамның психологиясы қандай болады
оның арақты тастауына қалай көмектесуге болады дейді
иә қысқаша жауап беруге болады
әрбір тәуелділіктің негізі бұл эмоциялық тәуелдік
біз туғанда мына дүниеге шешемізге жүз пайыз мың пайыз тәуілді болып шығамыз
біз ешқашан жүре алмаймыз күле алмаймыз өзімізді киіндіре алмаймыз өзімізге өзіміз тамақ бере алмаймыз
сол бізде физиологиялық биологиялық тәуелділік
сол біздегі эмоциялық тәуілділік өскенде шешеміздің орнына басқа нысана пайда болады
нашақор шешесінің орнына нашаны алады маскүнем шешесінің орнына арақты алады
кейде біреуі секске тәуелді болады кейде біреуі темекіге тәуелді болады
тек әйтеуір нысаны ауыстырады да бірақ сол шешесіне деген тәуелділік шешесінің сөзінен шықпау шешесіне бағыну
қазір енді ы мысалы маскүнемдер ол араққа бағынады ғой
сондықтан бұл тәуілділікпен қайтадан өзіңіздің сәби кезіңізге кетсеңіз эмоциялық тәуілсіздікке өзіңізді жетелесеңіз арақ өзінен өзі тоқтап қалады
ол нешетүрлі дәрі ішесіз бе нешетүрлі уколға барасыз ба оның бәрі сізге тек уақытынша көмектеседі
ал эмоциялық тұрғыдан тәуелді болмай тәуелсіз болсаңыз онда арақты кет бар деп ыыы өзіңізді өзіңіз тоқтата аласыз
ал екінші жақтан арақты ішкеннің өзінде де маскүнем болмайсыз
бар ғой ондай адам кейде арақты өкіртіп ішіп алады да бірақ ешқашан ол жұмысын тоқтатпайды ақшасын тоқтатпайды қатын бала шағасын жылатпайды
не дегенде ол араққа тәуелді емес
бірақ арақты демалыс ретінде қызық ретінде көңіл күй көтеру ретінде сондай ретінде ішетін шығар
тағы бір сұрақ тағы бір сұрақ екіжүзділікпен қалай күресуге болады дейді
екіжүзділік мхм онда бұл жерде білмедім енді ол өзін адам өзін екіжүздімін деп айтып тұр ма иә ол өзгені айыптап тұр ма
бұл әйтеуір бір дау дамайдың иә көрдіңіз бе бізге сұрақ қойғанда ол өзін
ал енді өзін өзі екіжүздімін деп айтып тұрған адам онда ол ішкі дау дамай
әрине ол өзіне өзі көмектесе алады
ішкі өзімен өзі келіспейтін жерді мысалы бізде келіншектер іштей енесін жек көріп атуға оғы жоқ болып тұрады ғой
ал бірақ сырт көзімен апа мына қызыл шәйді іше ғой деп беріп тұрады
мүмкін осыны айтып тұрған шығар
ал енді басқа адамды мен жақсымын ал сен екіжүздісің деп тұрса онда бұл адам бәрібір өзін емдеу керек
ол не дегенде өзгелермен ортақ тіл таба алмайды
басқаларды бұл тек жамандап тұрғаннан кейін әрине басқалар бұнымен дос болғысы келмейді бұнымен туыс болғысы келмейді қайран дүние
анна ханым алтындай бөліп келгеніңізге рахмет
қазіргідей оңай емес уақытта бізге жалпы менің тыңдармандарыма қандай кеңес берер едіңіз
мен психоанализді жақсы көремін
ыыы психоанализді жақсы көрген адамдарды жақсы көремін
сондықтан мен сіздерге осы жақсы көру осы махаббат ғашықтық осындай бір жағымды сезімдерді бәріңізге тілейтін едім
не дегенде ішкі сауатыңызда жаныңыз осы жағымды сезімдерге тола болса сіз бақытқа жетесіз
сіз жеңіске жетесіз
сіздің ыыы қасыңызда өңкей бір жақсы ы адамдар сізге ұнайтын сіз оларға ұнайтын осындай достар жұбайлар әріптестер пайда болады
мүмкін соның бәрінің түбінде жатқанда өзіңізді өзіңіз жақсы көріңіз
менің подкастым ой детокс деп аталады
мхм бұл подкасты мен өзім жұмысымнан жаңағы күнделікті өмірімнен тыс хобби ретінде ыыы дайындадым
өзім жаңағы ақпарат ағымынан демалып өзіме ұнайтын адамдармен сөйлесіп жаңағы пайдасы тисін деп өзгелерге деп ойлаймын
жалпы сіздің өзіңіздің ой детоксыңыз бар ма сізде ой детоксты қажет ететін адамдардың қатарындасыз ба
ыыы мүмкін қатарында шығармын
бірақ қазір мен осы әлеуметтік желілерде негізгі бір екі құралым бұл инстаграмм мен ютуб
не дегенде ііі бәрібір менің жасым енді жетпіске таяп қалған кезде ол жастармен бірдей бола алмаймын ғой
менің қазір пайда беретінім сіздер жастар өстіп бәрін дайындасаңыздар ал мен сіздерге келіп айтатын ойыммен бөліссем
осы шығар сонда екеуміздің ортамыздағы бір табылатын нәрсе
қазір соңғы жерде сол инстаграмнан байқасаңыз неше түрлі психологтар жаңағы елу мың подписчиктері бар ыыы
бір жарты миллион подписчиктері бар солар кейде кейде жазады апай менімен бірге тікелей эфирге шығыңыз деп құба құп деп қуанып қуанып шығамын
сондықтан әркім өзінің жақсы жасайтын ы іс жұмысын жасау керек шығар
мысалы мен сізге қазір бір сағат бердім қазір бір пиала шайымды ішемін де одан кейін келесі клиент қайдасың деп күтіп отырған клинетке кабинетке кіремін ғой
сізге рахмет сіз жақсы үлгі көрсетіватсыз
өзінің хоббиі бар адам бұл өзінің мені бар я деген нәрсесі бар тұлға
әрбір адамның осындай мен дегені болса әрбір адамның өзінің жаны қалайтын хоббиі болса ол бақытты адам болады
ал сонда біздің қоғамда әрбір адам өзін өзі бақытты жасаса бүкіл қазақтың қоғамы бақытты деп айта алатын едік
осыған жетейік бәріміз бірге
осымен ой детокстың кезекті эпизоды тәмам аяғына дейін тыңдағандарыңызға көп көп рахмет
жан саулығына денсаулықтарыңызға көбірек көңіл бөліңіздер
және міндетті түрде осы подкаст және өзге де эпизодтар туралы кері байланыстарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар
оның бәрі мен үшін өте өте маңызды